Okpa-kpá móm le bemi, bemi begorki;, Kieledzor; Lábá bekal Okárá berieboro Eyie Egekelo beyien Ebiényi-gong eridzor Kikie Okpangere-nge Olénu-le-Omé le-mom Eshie; Eridzor zx Enidzor kokel Okpangere-ngee chir-olenki le-ome lermom Echie Kekal because Epie-piéé-pie Ewuro-kekal, Akue ke-quel-yuel Amánákpé, Ke-yuel-yuel kinkamu, kiyam akie-lemo Chingie, Kákál okué ké yuel-yuel yiokelo keridzor okelo felée Akpongere-nge apiepiele ome, apiepie Agbegbe lé omé, Agbegbe bi-nena-abie Abielo-buán, Abielo buan lemo apia laba O'gekelo Eridzor because of Kie kal akie-okara Orileyeki Chi-yie-Etuelemo, Otutue kelumlum, Kelumlum Elum Odzang ufuró orep-rep Elumn eyie Ekangkang le-ome kángg Okpangere-ngee leori-lé-té-lé Owuwuu ofiechikie-yorr lewurum, ofiechikie-yuorr-le-okukue O'chikimal Okenu Oyuor nteno feeya okekel owun osharp otuópnu nten ofeeya oyuor-yuor E'eyie lebiohi Opuápuál; Kelolor Ekuee Keruokabo lé echuko; Kefierue lewunyuu.

Le buan ebe. Laba except muan, arẽ Chú afie-nabo biyam emiorr yie-orikikel mmm enena-eyie bishiren shi le binyam emiorr ayhee o'kel so enyi yie lenu ewa Akpangere-nge aridzor lebisin-oyie because eri-tarr Kikiekal Ekie Okara Orileyieki ewurrki le-ome Ariwnu Arimal ogekelo, Ogekelo gefikong aré ifeléé yie okpangere-ngee yieyie-ee alenki-lenm liebie alenki-lenu le mpno ome le-bom eshie alenkitenu le Egbuju afile-ejie ayie afelenme; ejie ayiekue ééh, yeyie alenne, yeyie alenne afeleejie ayieafe aririi le-lee-le-lee, le-lee-le okekel aééh but efienabo ofebinyam aré nyam efebiyam aré kéé alennu le mom le-ome aré binyam aré kéé alérinu libie lankan-lankan lejie Eḿom afemánu because aré tséku-tse mom béa mi, aretsekitsemom bemi orikiluélué o'kpobkpob ayie lee-mpi egbewuugbe léé bemi chi enyiee, yie mi kpé kpe kaly eshie chéé kanyan E'kue kenabo andkééri-mal le bakal okara keegeb feá Ewà kõng aré ifele kekeh feá aré ifele aré ifele aré irikelkebie puát Kóng.